How to use comb to comb your hair <hesitation> it’s a tricky question comb they are they are various types of comb different different type of comb one lor comb I know abor dah we use to use way back la ley hot comb yeah ley one where ley women neh heat some can use current ley can use it in ley hair to make ley hair soft as you apply a to your hair if you have a rough hair ley heat from ley comb a can make ley hair soft as you apply it to ley skull up and down or you either go vertical or horizontal in ley hair ley pattern in which you use ley comb la ley way how your hair will go normally our comb wor we can use ley rubber comb you apply a to ley skull as you pass ley comb through your hair la way how a can le <hesitation> either straighten ley hair or lay ley hair together comb you can use it to also design ley hair leh ley women neh in ley beauty salon and thing neh ley can apply some conditioner to leh hair ley apply some grease and thing neh to make Ley hair stylish yeah la ley comb as you apply a to your skull you either carry a down or up la how ley can use comb to comb ley hair or you either carry it vertically or horizontally to ley skull yeah la way how ley can use ley comb la different different type of comb depending on what you want do with your hair ley also use comb to cut hair yes you can put razor blade in ley comb and apply it to ley hair a can a can cut your hair a shape your hair put your hair in a very good style me I think la ley way how I can describe ley comb yeah you apply a to ley skull you either carry a up or down and ley more you do it it put ley hair together and makes ley hair look neat on your hay.